Iaho zany raha ohatry ka koa agn'io, indrindra refa ande hiasa amandraigny igny, misy fotoa ohatra hoe dimy minitra eo sisa te hizanonako an-dragno ao, e raha mampalaky mety amign'ahy malaky hoagny fosiny zao, tonge de iaho mihigna fromazy, da mihigna yaourta na mihigna hanisika hoe <hesitation> mofo asia beurra igny avao zany gn'hagny da tonga defa vita.